Gn'hitako tena tiako zany mijery film mampihomehy satria da afaka andro anao amin'igny sady mimeme anao amin'igny, falifaly anao amin'igny azo tory sara anao lefa avy teo, fa aia anao nagnenty film mampitomagny da malaelo da eo da lasa saigny eo, sy izy zany fa da aleo avao mampihomehy egny.